إذا نبي نشتري سيارة أو دراجة نارية مستعملة أول شي نتفحص المحرك، نتأكد من و- عدم وجود تشققات أو تسريبات أو أصوات غريبة، بعدين نتفقد الإطارات هل فيها تآكل أو مشاكل، نتأكد من نظام الفرامل لا ونشيك على كهربة السيارة والمصابيح.